Ман чор панҷ навъи маводи тозакунӣ истифода мебарам. Масалан, моеъи табақшӯйӣ, хокаи шустани либос, спрей барои шишашӯӣ ва маводи зидди равған. Барои ҳар ҷо маводи махсус лозим аст. Барои ошхона як намуд ва барои ҳаммом дигар намуд истифода мешавад. Тозагӣ барои саломатӣ муҳим аст.